<hesitation> Mbola misy man̈araka, <hesitation> telo amby roapolo amby aroa arivo koa. Raha azoko on̈o tamy izey mbola vô tamy taôn̈o lôtsa bôaka raha zey dilefy tsara oe bônane tamy izey zey ndreky ten̈a azoko on̈o avyeo anaty izen̈y ten̈a tamizey.